د نوکانو اخیستونکی یا ناخن‌گیر د دې لپاره کارول کېږي چې د لاسونو او پښو نوکان منظم، پاک، او مناسب اوږدوالی کې پرې کړل شي. دا د شخصي حفظ‌الصحه یوه مهمه وسیله ده.